Se amae vaera vaera se redes socilales re mbaetɨ amaëmbate, se jaeñoma ämaë de whatsap re, misipëgua, oïmera anoi ñeekuatia separavɨkɨ ïrüreta gui ouva